Oyiro oma dɛmu han mɔviriya marikira boni ho dimiyan matete han boni yɛrɛ yɛrɛ Toyota Volsvagen Hyundri Stelentis General Motors Ford Honda BYD Nissan Suzuki Geli Mercedes BMWV Cherry Rennaul Shanga Tesla Malza Tata SGMW GMW Sek Subaru Mayindra Misibishi Donfen Gak Isuzi Isuzu Fam LiAuto Abtobass III Seresse Ase Perodia LibMotor Niyo BIAIC Xpense KGM Chiomi Vinvace Ozon Riviyan Tag Ferrari Luxio AstonMartin Zido Mctarin han sire boni matete han sire boni han sire boni yɛrɛ yɛrɛ